نهار لو بلو بارفي تاعي هو نوض صباح, ديجا ما نوضش نعسان, نتقهوا ناكل غاية, نروح نخدم, سورتو نروح نخدم باللوطو ما نروحش بطرونسبور, نخدم تفوت نهار شباب, فالفطور تروح تفطر برا, سيرتو الى كانو معاك الي يخدمو معاك, سما منها تفطرو منها تحكيو, تضحكو شوية, تعاود تولي تكمل خدمتك, لعشية كي تكمل تولي للدار, تريح شوية, عاود صاسبو تتلاقا صحابك تتقهواو اونصوبل ولا تقزرو اونصومبل واحد ساعة هاكك ولا, تعاود تولي للدار, تتعشى على بكري, من موراها صوى دير فيلم صوى تشيخ مع اللي تبغي صوى صاديبون